Cuaca re toma ngom kare ne ge duga cuaca bosa, sedaba mou-mou, coma wange sahu bato. cuaca malofo anggena ena maku tiali toma tahun moi tora